Eee. mosiafa moyeee maaani midhafetheni yenann mosiafa moyeee wonni tumeni maaaenen amtan moo mosii lafketha woo mosin laf ijetherhu dhub woo itaghurtha wonn akha majaboa won akhii mayedhen wishaaaa won akha shushuafaa womm yoyote atin ree thumathi feth malsun Mal athin rawothethu dhub hinn dhanthani wolin dhhthin Mal athin dhoteni rawothu malkan dhub ridhaaaa